سبع طناش تلات و عشرين سبع وعشرين خمس وعشرين تلات و تلاتين ست و ستين تميني و تمانين تسع و تسعين مي